Pos assín de normal duermu las ochu oras i tamién m'echu un ratinu siesta i lo hagu de dos motivus: unu, porque sé lo emportanti que es el descansu i, dos, porque sé que si no duermu no tengu pacencia denguna ni gana de ponel-mi a trebajal ni tengu concentración ni ná. Pa megu'l sueñu es mu emportanti. Ara, que si el trebaju lo quieri, comu antiel nochi, pos duermu tres oras pa queá-lu tó hechu.